Quannu era nicu mi piaceva aspittari la sira pi li riàli e pi ciusciari li cannilicchi ‘ncapu la torta. Ora ca passavu cinquant’anni, prifirisciu stari sulu cu la me’ famigghia, me’ mugghieri e li me’ figghi, farimi na passiata nun pinsannu chi passò n’autru annu e la strata accumincia a esseri ‘n scinnuta. La festa pi mia è sentiri l’affettu di chiddi chi mi stannu a lu latu.